E nyende alal ni, alal onwala akumidwada sam, nyende manumidwana, ni iwa, wala singhula ni malade nyende alal kumidwana, kanyumadi nye lomare dweidi ama sam.